لو خيروني ف أن انا اتحكك في الطقس وان انا يكون عندي قوه بدنيه خارقه هختار أن انا اتحكم في الطقس لان انا دايما بحب ال بحب الشتا بكره دايما الصيف مبحبش جو الصيف خالص دايما بحب الشتا وبحب أجواء الشتا ف هختار أن انا اخلي الطقس طول السنه شتا بس